Zava-manitra ampiasainay aty ley de <hesitation> raha mitovy avao: vanille, girofle, tongolo gasy, sakamalao, tongolo, carry, poivre, manahak manao- manahaky ohatra zao avao fa tsisy- tsa raha misy raha hafa avao.